هاد الخدمة اللي أنا فيها دابا هي أول تجربة في مجال الشغل ليا، وصراحة ما كتعجبنيش. كنحس راسي ممرتحاش فيها، كنضيع فيها الوقت، مكنتعلم حتى حاجة جديدة ونتمنا نبدلها في أقرب وقت ممكن